هو أنا مش بآمن بوجود الأشباح لأن أنا عمري ولا مرة جربت إن ده يحصلي، بس في ناس ممكن تكون مرت بحاجة شبه كدا أو ناس قرايبها مروا بحاجة شبه كدا فا هي مؤمنة مثلا إن فيه حاجة زي كده لكن أنا معرفش الحقيقة إذا كان موجود ولا لا بس طبعا فيه جن وفيه شياطين دي حاجة معروفة عندنا في الدين الإسلامي.